<noise> Ye satria lafa ahay gny miaraky da fiaigna soa avao gn' eritseretinay. <noise> Da akoatsin'izay da tsy mifosa olo ahay fa <noise> mieritseritsy ny tanjona, mieritseritsy ny hoe ino ny raha hahatafita anay am fiaigna.